Mu nɛ aba nii ma vɛ waa, mu nɛɛ aba ni ma yimu be waa ma finaa, mu nɛ a ho dimiɲan ɲan ma vɛ waa.